عطلة الشتاء هيا أكثر عطلة نعمل عليها جو ونشيخ فيها ونبدل فيها جو ونتفرهد على لخر، خطر أنا نحب شتاء نحب دنيا باردة نحب الركشة ونحب الحاجة سخونة <hesitation> ودفا في بلاصتي <hesitation> وصغار يبداو ما يقراوش مانفيقش بكري الصباح ونبدأ عاملة جو، نفيقو في عقلنا نعملو جو في عقلنا وتتعدل على شوية هبال بالأخص كنخرجو للجرا برا وتبدأ تصب المطر برشا جو.